An̈aty fanjava araiky zen̈y zah mandeha bisy àby rô <hesitation> in-droe isan'andra dikan'izen̈y in-tsôta-polo zen̈y an̈aty fanjava araiky miala ny desemainy àby in̈y zen̈y avô amizay vola lan̈iko zen̈y fre an̈aty andra araiky, arivo roanjato ao karà zen̈y de mahalan̈y maromaro zen̈y zah.